عشان سوي سلطة فواكه بسيطة، نجيب مجموعة فواكه طازة، زي التفاح، الموز ،والفراولة، والعنب، والبرتقال. قطع كل الفواكه لمكعبات صغيرة وحطها في -في وعاء كبير، تقدر تضيف عصير ليمون أو برتقال عشان يعطيها نكهة ويمنع التفاح والموز من السواد إذا تبغى شوية حلاوة حط ملعقة عسل فوق الفواكه وقلبها كويس، قدمها باردة وبالعافية.